<hesitation> انا احس انه لا مو لازم نشارك الشباب بالسياسة او بالامور السياسية، لانه الشباب بعظ الاحيان يكونوا ،متعصبين ويكونون يبون يثبتون شي بمخه فهذا الشي يسبب مشاكل ومشاكل يعني انا اشوف انه هي مشاكل ابدا ما لها داعي يعني احنا بغنى عنها.